Pues yäti yäti uneta'mpä'i nta'p nä syunyaju nitiyä, yäti ntap nä nta'p nä tzyäjkyajtyo' antivo costumbre y nta'p sunpa 'yotonhyajä je ote, nyänä tza'ajyajpati'ap y nta'p anhke näm näna otonhyajtyo' nta'ntä 'yanhtzonyajpa, mejor si no tzyäjkyajpa pyäjkyajpa pyäjkyajpa tyuk mayajpa donde juwä no convieneme wa'ku mayaj, tzyäjkyajpa tzyäjkyajpa lo que jetij sunpapä tzyäjkyaj, ja itap ja itap yäti orden wa'ku tzyäjkyajupä como itpasyetä äjtyät, como an a winapä tzäkisye, yäti ja ita'ap yäti toto todo nye'kti'p anhki'myajpa, yäti por puro celularti'ap, puro television'tiap, puro puro jejtzye cosas te ya wa'ku tzyäjkyajupä a sus a sus motivo'ti'ap, ja'itäp ja'itap como wina'päsye, ijtutä'k konu'ksku, ijtutä'k kä'yokyu', ijtutä'k ijtutä'k wa'ku sänhtzäjkyajupä titya'majyaj, ja ita'p nitiyä yäti, así.